<noise> Laha gny hevitsiko manoka aloha izagny da zay gny tena soa. Taloha tagny moa izao tsy nisy anio da milamy soa gny fiaignan'olo. Da mifampiresaky; da mifamangivangy gny mpihava. Henany zao lasa varia amin'io aby gny olo da ndreky gny firesahan'ny mpivady atragno fa mihena aby.